ها هادي القدره ولا والله شوف والله غير مانقدرش عليها وكان جات عندي القدره أني نتحكم في الطقس ها الطقس والله را شوف نقلب الدول العربيه كل تزلق بالمطر طول ملهيه تحتاج المطر نبعث لهم المطر نقلب الصحرا ديك جنه وهادو هادو لي ضد فلسطين كامل نحي عليهم المطر والله ما يزيدو يشوفوها والله ما يزيدو ضوكا ولا تخش قطره لا تجي تخش.